ما نبدل والو في ماضيّا لاخاطش كل حاجة فاتت عليا علمتني حاجة. حتى الحاجات لي ماشي ملاح علموني دروس و بدلو من شخصيتي.